श्री लंका में ए नि गणों प्रकार को भोजन बने यहां पे आस पास समुद्र हैं ऊमें बहुत सारा पानी रेवे। वहां नरा सारा पेड़ रेवे आस पास में। तो उनमें सबसे ज्यादा मसाला का पौधा हे गा। तो वहा घनों प्रकार को मसालों पायो जावे तो उन पताअ न पीस मसालों बनावे। ओर वहां का लोग घणा अच्छा अच्छा वैन जन बनावे जो घणा स्वाद लगे। जसा की जीरो भी रेवे धनों भी रेवे और दाल ये सब रेवे तो खानो अच्छों लगे। यहां पे नरी तरह की मिटाया भी बनावे जसा की कोकी, हर आदि।